Ta hú ni kuxó na va nrokoganá, ta koni na kuchina ta nane nrena ta nrokona ta kain xhiná na nakona tataná, na kuchína tiyá ho o on. tiyá chón najan ngu naxanri na kuchí ni kú yó tiyá chón va kon nanrukunri ta naján kuchí kuchína, ha nrivii tikoli yó ta najan ta chó yuá xhin tiayá tá kuxi kuxina ta na oko fuerza ná, a yatá yóo a vennre yúku, kon narukunri vennre yúku tana jan ta kuá chin nruchí a xhín tiayá ta ho nre deen, dikan chín mino ta koona tí tix tute nruchí jan xin vendre jan tá, dikan ta ko nanenrená ta uu a oni kii ta xa anrokoná kua nida navidii ho yúku tá hó ta hú dichí yó ha tikachón ha ho o on. lia nrudu yó nidajan kuxhi kuxhi ná ta nrokoná a ti'ilo tu oxa kati ali ho o on. alimento yúku yúku ho o on. texó yó ta anyó kuxi kati ta ho ko kaxhiga koñoti tá najan kuchí kana tá kuxhi nrokoná nida na kixhí nrá drios nidanajan xhí nida na jan ho o on. ovagaña dana kina cheó na xa yudeen yó a ami ko kueña chí najan ta odúga na nrá drios kixhia chí xa nrá ti'ii kixía xa ti'ii kidá ta ho o on. ta odú ini nguan xhín ña kixhi nra drios yó, najan kixaña ta kuná ta kuxhi nrokoná.